Ah e fandrahoa vagnemba aminay koa zany, da sasa da simpogny aby eky zany e fakofako amign'azy, e raha sy hay andrahoy, da refa aveo izy alo an-drano eky aloha de refa hita oe igny da avarikarika amignao ka alo an-dragno da refa madio amzay izy da alà amin'igny rano igny ampidira ame vilagny, da refa tafiditra ame vilagny izy zay vao a- ampidira amign'ao amzay e rano he ta hampigetrigetriky an'azy, da refa malemy am'zay izy haninao e saosy ze hitiavanao afangaro anazy da vita.